Aloha nui wau i ko'u po'e hoaaloha. Makemake nui wau e huaka'i a holoholo me nā poʻe hoaaloha no ka mea leʻaleʻa wale nō lākou. <hesitation> Iaʻu me nā hoapili hū <sighs> leʻaleʻa, ʻoliʻoli a hoʻohauʻoli iā mākou i kekahi i kekahi.